Prefieru de poel movel-mi i trebajal más al mi airi i poel dil-mi de bureu i trebajal al tiempu. Pa mí essu de tenel qu'entral alas nuevi i echal las ochu oras en una oficina pos quasi que me hiedi. Lo ei vivíu i tengu polo craru que prefieru trebajal dela mi cuenta i no tenel qu'aguantal mandiletis. Ara, tamién te digu que ain cosas que precisan del'acarreu i la concentración pa ahilal palantri assinque l'acarreu es mu güenu tamién.